komiði sæl og verið velkomin í

fréttir vikunnar við byrjuðum vikuna á að rifja upp helstu fréttir sumars sögðum meðal annars frá Íslandi á h m og drengjunum sem var bjargað úr helli í Taílandi svo heyrðum við líka af kennslu með brúðuleikhúsi og lyftu upp í geim ég heiti Ingibjörg

vikunnar var þetta helst Frakkland varð heimsmeistari í fótbolta í sumar eftir æsispennandi úrslitaleik við Króatíu íslenska karlalandsliðið keppti í fyrsta sinn á mótinu og þess vegna voru margir Íslendingar spenntir að vita hvernig myndi ganga í Rússlandi þar sem keppnin var haldin liðið fékk líka stuðning frá fólki um allan heim

er ein þeirra hún kemur frá Kasakstan en býr í Hollandi hún hefur mikinn áhuga á Íslandi og studdi íslenska liðið á

spilaði þrjá leiki í sínum riðli og sá fyrsti var á móti Argentínu Argentína er með

gott lið og Ísland greinilega líka því leiknum lauk með jafntefli eitt eitt Hannes Þór Halldórsson markmaður Íslands varði líka vítaspyrnu frá

miður náði Ísland ekki að vinna Nígeríu eða Króatíu það var möguleiki á að vinna Króatíu alveg þangað til í lokin þegar Króatar skoruðu og leikurinn fór tvö eitt við þurfum því að bíða örlítið lengur eftir

en þetta var frábær frammistaða hjá íslenska liðinu veðrið var mikið í fréttum í sumar bæði hér á Íslandi og í útlöndum á Íslandi var mikil

rigning á suður og vesturhluta landsins og við fengum veðurfræðing til að segja okkur það má eiginlega segja að við höfum bara verið svona óheppin á suður og vesturlandi af því það rigndi til dæmis ekki mjög mikið á Austfjörðum þannig ef þið talið við einhverja sem búa á Egilsstöðum eða

þar þá var þetta frábært sumar hjá þeim í Evrópu var hitabylgja stóran hluta sumars til dæmis í Svíþjóð Noregi og Danmörku en þar fór hitinn sums staðar yfir þrjátíu gráður sem er mjög óvenjulegt en af hverju var svona heitt það er líka svolítil tilviljun þar er mjög hlýr sjór

og svona

sem við fylgjumst rosa vel með sem eru í jafn hárri hæð og þotur sem ferðast til útlanda

hlýtt loft alveg frá Afríku norður norður eftir Evrópu og á meðan ekkert breyttist þar þá breyttist ekkert hjá okkur þannig þetta er allt saman alveg tengt margir fylgdust vel með í sumar þegar tólf

og þjálfara þeirra var bjargað úr helli í Taílandi þeir höfðu þá verið fastir í hellinum í átján daga strákarnir æfa saman fótbolta með liði sem kallast mikil rigning var í Taílandi svo hellirinn fylltist af vatni

þeir komust ekki aftur út margir hjálpuðu til við að leita að þeim og eftir viku fundu kafarar þá þeim var þá orðið mjög kalt sársvangir og þyrstir eftir dvölina björgunin var erfið af því hellirinn var fullur af gruggugu vatni það var reynt að dæla því út og töluðu

kafarar lögreglumenn og sérsveitarmenn saman um hvernig

að bjarga strákunum út sem fyrst eftir mikla vinnu og hugrekki tókst svo að koma öllum strákunum og þjálfararnum út úr hellinum heilum á húfi og björgunin gekk betur en margir vonuðu strákarnir þurftu

að vera nokkra daga á sjúkrahúsi á eftir til að athuga hvort það væri

í lagi með þá þeir voru síðan útskrifaðir og geta nú haldið áfram að æfa fótbolta reynslunni ríkari ellefu ára komst í fréttirnar í sumar þegar hann fékk að fara í

þyrluferð hann heitir Atli og vakti fyrst athygli fyrir að tína rusl á ellefu ára afmælisdaginn sinn í fyrra horfði hann á þátt í sjónvarpinu þar sem Ævar vísindamaður sagði að ef allir

hjálpuðust að væri hægt að bjarga heiminum Atli tók skilaboðin til sín og fór þess vegna að tína rusl í náttúrunni hann fékk svo óvænt boð í sumar

frá Landhelgisgæslunni og verkfræðistofunni

vonandi taka svo allir Atla sér til fyrirmyndar og tína rusl eins og ef maður

labba einhvers staðar og maður sér rusl þá á maður bara að taka það upp ekki bara nú eru skólarnir byrjaðir aftur eftir sumarfrí og krakkarnir streyma inn í

í kennslustofur um allt land í sumum grunnskólum er hluti kennslunnar reyndar í færanlegum kennslustofum þannig hefur það verið í nokkur ár en nú hefur stofunum verið fjölgað í Reykjavík eru færanlegar stofur við fjórtán skóla í þeim er venjuleg kennsla en líka

og frístund skólastjórar í þessum skólum segja að stofurnar séu til bráðabirgða til bráðabirgða þýðir að eitthvað

sé gert til þess að leysa vandamál í stuttan tíma á meðan það er verið að gera við eða búa til nýtt við marga grunnskóla er annað hvort verið að byggja ný hús eða þá að það verður gert fljótlega ástæðan er sú að nemendum fjölgar svo hratt margir eru bara ánægðir með þessar

skólastjórinn í Kársnesskóla í Kópavogi segir að margt í færanlegu

stofunum sé meira að segja aðeins betra en í gömlu stofunum vonandi komast svo allir grunnskólanemendur sem fyrst í nýjar skólabyggingar íslensk ungmenni unnu nýlega til silfurverðlauna í

í keppnin var haldin í Mexíkó og hundrað níutíu og tvö lið tóku þátt í henni keppendur máttu ekki vera eldri en átján ára og ekki vera fleiri en sjö í liði í

liðinu voru bara þrír keppendur Eyþór Máni Steinarsson nítján ára var þjálfari liðsins og valdi þátttakendurna liðið safnaði styrkjum og þau skipulögðu ferðina alveg sjálf Kormákur

Atli Unnarsson og Flosi Torfason tóku þátt í keppninni í fyrra og Dýrleif Birna Sveinsdóttir bættist í hópinn í ár þau bjuggust ekki við því að fá silfrið þá náðum við hundrað og sjöunda sæti en hvernig býr maður eiginlega til vélmenni það er frekar einfalt nefnilega markmiðið með keppninni og hugmyndin í kringum þetta er að sýna fólki að þetta er auðvelt og hver sem er getur gert þetta það þarf bara smá frumkvæði og prófa sig áfram þetta eru bara skrúfur vírar

námskeið í Hörpu fyrir ungt tónlistarfólk þegar námskeiðið var búið voru haldnir stórir tónleikar þar kom meðal annars fram átján ára kínverskur fiðluleikari verðlaun fyrir hljóðfæraleik sinn Ásta Dóra Finnsdóttir ellefu ára spilaði með hún er yngsti einleikari hljómsveitarinnar frá upphafi Ásta hefur lært á píanó í sjö ár og hún byrjaði að strax í byrjun

ársins að æfa sig fyrir tónleikana ég er alveg hætt að vera stressuð

bara að njóta þess að vera á sviðinu hún segir að það séu engir galdrar á bak við það að vera góð að spila á píanó ég bara það er eiginlega bara æfing sko er enginn galdrar í þessu eftir nokkra daga verða þingkosningar í Svíþjóð og ungt fólk og fullorðnir blanda sér í umræðuna

sem er fimmtán ára hefur ákveðið að skrópa í skólanum fram að kosningum hún vill frekar nota tímann til að mótmæla fyrir framan sænska þingið í höfuðborginni Stokkhólmi vill að fólkið sem verður kosið á þing leggi meiri áherslu á umhverfismál og berjist gegn hlýnun jarðar framtak

hefur vakið athygli og gangandi vegfarendur taka stundum undir mótmælin

sleppi því að mæta í skólann þangað til kosningarnar fara fram tekur hún skólabækurnar með sér þá getur hún hvílt sig á mótmælunum og lært fyrir skólann ísland mætti Þýskalandi í undankeppni h m kvenna í fótbolta á laugardaginn það var uppselt á leikinn en það er í fyrsta sinn sem Laugardalsvöllurinn er fullur af áhorfendum á

það var líka mikil spenna fyrir leikinn því með því að sigra Þýskaland gat Ísland tryggt sér sæti í lokakeppni

heimsmeistaramótsins í fyrsta sinn því miður vann Þýskaland leikinn tvö til núll og er þá komið í efsta sæti

liðið varð að sigra Tékkland til að eiga möguleika á því að fara í umspil um sæti á h m leikurinn gegn Tékklandi í gær byrjaði hins vegar ekki vel og Ísland fékk

strax á tólftu mínútu þannig var staðan þar til í lokin en þá jafnaði Ísland nokkrar mínútur voru eftir fékk Ísland vítaspyrnu en náði ekki að komast yfir jafntefli var því miður ekki nóg og Ísland tekur þess vegna ekki þátt á h m í fótbolta í þetta sinn en liðið barðist alveg þangað til í lokin og við tökum þetta bara næst margar búðir á Íslandi bjóða nú upp á möguleika á því að kaupa mat sem er að renna út á afslætti það er gert til þess að reyna koma

veg fyrir að mat sé hent það kallast matarsóun og hefur verið mikið í fréttum undanfarið fólk á Íslandi og annars staðar í heiminum reynir að nýta allan mat sem best og kaupir mat sem er að renna út eða er aðeins

margar matvörubúðir hér á Íslandi bjóða upp á afslátt af þeim vörur sem eru

gáfu afslátt af þannig vörum og í fyrra seldi Krónan fimmtíu tonn af mat undir merkjunum síðasti séns það er jafn þungt og tæplega fimm strætisvagnar Fjarðarkaup reynir að koma í veg fyrir matarsóun með því að kaupa minni mat inn og passa að ekkert renni út fólk sem

í matinn vill greinilega að við borðum

vísindamenn í Japan hafa smíðað lyftu

enga venjulega lyftu því hún á að ná alla leið út í geim tækni fyrir geimrannsóknir er í sífelldri þróun þetta yrði alveg ný aðferð til að flytja eitthvað út í geim ef tilraunin gengur upp lyftan er búin til úr risastórum og sterkum vírum sem tengja geiminn beint við jörðina hlutverk lyftunnar

sporbaug um jörðina vísindamenn vona meira að segja að einhvern tímann verði hægt að flytja fólk til þess að prófa vírinn var lítið vélmenni flutt eftir hundrað metra löngum vír upp í stóran loftbelg síðan féll hún niður í fallhlíf vísindamennirnir voru ánægðir með tilraunina en ætla að halda áfram að þróa lyftuna það er ekki víst að lyftan nái alla leið út í geim en það er alltaf gott að láta sig dreyma um nýjar leiðir til stjarnanna breskur nemandi

hefur náð góðum tökum á málinu þótt hún hafi bara komið einu sinni áður til landsins háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði heldur íslenskunámskeið á hverju ári og margir

koma langt að til að læra ég ákvað að læra íslensku af því að mér finnst tungumálið mjög fallegt búa hérna einhvern tímann mér finnst gaman að ferðast á Íslandi og þetta er á Íslandi núna

námskeiðinu segir að það sé betra að tala íslensku við fólk sem er að læra málið en að skipta yfir í annað mál til dæmis ensku hún er frá Englandi hún lærði íslensku á mjög stuttum tíma en það er fyrsta erlenda tungumálið sem hún lærir hún segir að tónlist hafi hjálpað mikið til ég var að hlusta á íslenska tónlist og mér hefur alltaf fundist

til þess að fræða börn á flótta um landið sem þau þurftu að flýja um það bil milljón sýrlenskir flóttamenn búa nú í Líbanon næstum helmingur þeirra eru börn á skólaaldri en bara fjögur af hverjum tíu fara í skóla í skólunum þurfa krakkarnir stundum að læra á annan hátt en þau eru vön það getur líka stundum verið erfitt að skilja af því kennslan fer oft

fram á frönsku eða ensku mörg sýrlensk börn hafa verið lengi á flótta frá Sýrlandi þar sem stríð hefur geisað í mörg ár sum þeirra voru ung þegar þau fóru frá Sýrlandi og muna kannski lítið eða ekkert eftir heimalandi sínu sem er flóttamaður frá Sýrlandi ákvað að reyna að láta gott af sér leiða fyrir börnin hann vinnur í sjálfboðastarfi fyrir Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og hjálpar börnum að læra og

þeim í leiðinni hann notar alls konar leiki og brúðuleikhús til þess að sjá til þess að sýrlensku börnin fræðist um landið sitt flestir Evrópubúar vilja hætta að breyta klukkunni eftir því hvort það er vetur eða sumar lönd sem eru í Evrópusambandinu flýta klukkunni um eina klukkustund

síðasta sunnudag í mars og seinka henni aftur síðasta sunnudag í október það er gert til þess að leiðrétta klukkuna

í samræmi við gang sólarinnar

í Krakkafréttunum af því hér á Íslandi hefur verið rætt um að byrja að breyta klukkunni eins og í Evrópu Evrópusambandið gerði stóra könnun á netinu í júlí og ágúst þar sem fjórar komma sex milljónir manna tóku þátt þetta er stærsta netkönnun sem sambandið hefur gert fólk var spurt hvort það vildi hætta að breyta klukkunni átta af hverjum tíu sem svöruðu

vilja hætta að breyta henni og hafa bara einn tíma framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar þess vegna að leggja til að það verði gert ef það gerist verður sumartíminn í gildi allan ársins hring í Finnlandi eru margir sem stunda skíðaíþróttina á veturna en á sumrin stunda sumir

búninga og smellir á sig skíðunum og keppir í þrjátíu metra skíðagöngu yfir mýri það getur verið mjög vandasamt að halda jafnvægi og auðvelt að blotna upp fyrir haus fleira var ekki í